भारत देश मांतो काई काई तर का <hesitation> लुग। रोहे मांसा रोहे ती मांसा काई भारी पैसा वाला होगे ती काई। <hesitation> गरीब भी रोहे गरीब मांसा काई जाये तो। किराय मां कौम ती पैसा अपे जी काई जादा जादा रुपिया। तक आप दे जी मुटला मांसा रोहे पैस काई मां आप रोहे। जी काई काई काई काई उस साभी घणा घणा भारी। इतनी जीते पैसा आप रोहे इन्ड्रा काई इंड्रा पास तो पैसा होगे।